<hesitation> Mi hokkaimo munyal mi wi amo mi don mari haje ko hadata am yahugo. wakkati dun yeeso kam mi warai so allah jabi